allir þingmenn utanríkismálanefndar nema fulltrúi Miðflokksins vilja samþykkja þriðja orkupakkann deilt var um málið á Alþingi í dag fimm fjölskyldur frá Sýrlandi komu til landsins í dag

í hópi flóttafólks sem íslensk stjórnvöld hafa boðið að setjast hér að og fá nýtt heimili á Hvammstanga stígur á stóra sviðið í tel Aviv í Ísrael í kvöld í fyrri undankeppni Eurovision við heyrum af undirbúningi hljómsveitarinnar og stemningunni síðar í fréttatímanum flestir spá því að komist í úrslitakeppnina á laugardaginn landsmenn eru einnig bjartsýnir á gott gengi ísfirskur kajakræðari ætlar að vera fyrsta íslenska konan til að róa hringinn í kringum landið undirbúningur hefur staðið yfir í ár og í morgun lagði hún af stað frá Ísafirði gott kvöld

fulltrúi Miðflokksins leggja til að þriðji orkupakkinn verði samþykktur full yfirráð yfir orkuauðlindum sínum formaður Miðflokksins telur að ekki hafi verið sýnt fram á og lýsir verulegum áhyggjum af valdaframsali sem í honum felist allir þingmenn í utanríkismálanefnd nema þingmaður Miðflokksins standa saman að nefndaráliti um að samþykkja þriðja orkupakkann er það niðurstaða þeirra að í orkupakkanum

felist ekki neins konar skylda íslenska ríkisins að koma á eða leyfa samtengingu á íslenskum raforkumarkaði við önnur ríki á e e s svæðinu síðari umræða um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra hófst á Alþingi síðdegis settar hafa verið fram fullyrðingar um að þriðji orkupakkinn feli í sér að íslensk stjórnvöld verði skyldug til að leggja sæstreng eða samþykkja að aðrir leggi hann nefndin fór ítarlega yfir þetta og margspurði fræðimenn sem komu fyrir nefndina samdóma álit þeirra er að í orkupakkanum felist ekki neins konar skylda íslenska ríkisins að koma

á eða leyfa samtengingar íslensks orkumarkaðar þingmenn Miðflokksins leggjast gegn samþykkt orkupakkans og hafa fordæmt vinnubrögð utanríkismálanefndar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og varamaður í utanríkismálanefnd lagði fram álit minnihlutans síðdegis utanríkismálanefndar telur að ekki hafi verið sýnt fram á að innleiðing þriðja orkupakka Evrópusambandsins standist stjórnarskrá og lýsir verulegum áhyggjum af því af því valdaframsali sem í honum felst og áhrifum á framtíðarskipan orkumála á Íslandi umræðan stendur enn og mun standa í allt kvöld og afar líklegt verður að teljast að hún haldi áfram á morgun og jafnvel lengur tuttugu og þrír flóttamenn komu til landsins síðdegis í dag í hópnum eru fimm

sem þurftu að flýja heimili sín í Sýrlandi og hafa dvalið í Líbanon undanfarin ár á morgun er von á þremur fjölskyldum í viðbót sem eru einnig frá Sýrlandi öll eru þau í hópi flóttamanna sem íslensk stjórnvöld hafa boðið að setjast að hér á landi fjölskyldurnar fimm sem komu í dag fá nýtt heimili á Hvammstanga en þetta er í fyrsta sinn sem tekið er á móti flóttafólki í bænum hvernig hefur undirbúningurinn gengið alveg rosalega vel og margir lagt hönd á plóg og bara allt verið á fullu síðustu daga og jafnvel síðustu vikur hvernig leggst þetta í íbúa mér sýnist alveg gríðarlega vel ofboðslega margir spenntir og fólk er svolítið á yfirsnúningi það er verið að setja sætar orðsendingar á kodda og í

og setja gjafir og blóm þangað

eru allir að leggja sitt af mörkum

þau eiga langt ferðalaga að baki en því er ekki alveg lokið nei við förum strax heim á eftir til Hvammstanga

stutt stopp á arabískum veitingastað og svo verður lagt af stað til

stígur á svið í fyrri undankeppni Eurovision í tel Aviv í kvöld björn fréttamaður er fyrir utan tónleikahöllina

hvernig eru þau stemmd mjög vel

finnum sterka strauma að heiman

það er ekki bara hér í tel Avív sem

þú ert mikill Euro aðdáandi já

hvað er planið

kvöld bara mjög vel komumst pottþétt áfram bara við rústum þessu já ég held að það séu allar líkur

mjög bjartsýn já mjög bjartsýn vona að þeir nái það er skemmtilegt að hafa eitthvað öðruvísi senda eitthvað öðruvísi ekki það

að það voru allir góðir örugglega bara ég held að við komumst áfram eða ég eiginlega bara veit það bara mjög vel hef fulla trú

trú á þeim fyrst en þetta vinnur á standi sig mjög vel og bara verði þjóðinni til sóma bara vel vona að við verðum ekki þjóðinni algjörlega til skammar bara vel sko já við vorum í öðru sæti níutíu og níu öðru sæti tvö þúsund og níu og ég sagði einhvern tímann fyrir löngu síðan við vinnum tvö þúsund og nítján hatrið mun sigra

við þetta er að bæta að útsendingin frá undankeppni Eurovision verður textuð á síðu átta

myndavélar eru oftar en ekki settar upp af frumkvæði íbúa og sveitarfélaga lögreglan hefur umsjón með fjölda eftirlitsmyndavéla víða um borgina og þær hafa meðal annars nýst við að upplýsa sakamál við ætlum að fá að kíkja í heimsókn

í lögreglustöðina við Hverfisgötu og

sjá hvernig þetta virkar hvar fylgist þið með myndavélunum heyrðu það er hérna inni komið í bæinn og hér er búið að raða upp öllum myndavélunum þannig að ef eitthvað gerist þá getur sá sem kemur hingað inn er hérna inni getur ef þetta er í mynd og þá annað hvort haft svona og fylgst með ef viðkomandi labbar á milli myndavéla nú ef þetta er staðbundið er hægt að líka stækka hverja mynd fyrir sig þetta er alveg fullt af myndavélum þetta er hellingur

ég er nú ekki með ekki með fjöldann hérna hvað þær eru margar en við erum gríðarlega ánægð með það við fórum úr því að vera með átta gamlar vélar sem virkuðu illa yfir í það að vera með þennan fjölda og við

mest alla miðborgina og gæði myndanna úr öflugustu

á bíl sem stendur fyrir framan Þjóðleikhúsið úr myndavél í Hafnarstræti hefur þetta nýst vel hafið þið náð að upplýsa glæpi með þessu kerfi já frægasta málið væri kannski Birnu málið en það

er í rauninni bara alls konar það er kannski tilkynnt um einhver slagsmál niðri á Austurvelli þá getur sá sem er á myndavélunum

tekið músina farið yfir á Austurvöll á vélina sem er hérna og bara stækkað þá

þetta hér sér þá kannski

já þannig að þær hreyfa sig líka þessar þær hreyfa sig líka

verið hreyfð í svolítinn tíma

hún var aðeins að stríða okkur Angela Merkel kanslari Þýskalands hélt í dag fund um loftslagsmál í Berlín með fulltrúum þrjátíu og fimm ríkja

hvernig gangi að ná markmiðum Parísarsáttmálans rúm rúm þrjú ár eru liðin frá formlegri undirritun sáttmálans um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum til ársins tvö þúsund og þrjátíu þá voru lögð drög að næstu loftslagsráðstefnu sem haldin verður í Síle í desember beðið hafði verið eftir

ávarpi Merkel með nokkurri eftirvæntingu mótmælt var fyrir kona sem segist hafa synt á móti straumnum alla ævi lagði af stað í hún ætlar að vera fyrsta íslenska konan sem rær þessa leið á kajak hópur fólks kom saman á Ísafirði í morgun til að fylgja Veigu Grétarsdóttur úr höfn hún ætlar róa umhverfis landið á kajak fréttastofa leit inn hjá Veigu þegar hún var að ljúka byrjaði í maí í fyrra svo þetta er komið ár

að plana þetta síðustu tveir mánuðir verið mjög strembnir en þú ert tilbúin leiðin er um tvö þúsund og tvö hundruð kílómetrar og hún þarf að halda vel á árunum ég er að plana ferðin stýrist að einhverju leyti af veðri og vindum en veiga ætlar fyrir víst að stoppa á átta stöðum til að halda opna fyrirlestra hvert er markmiðið með þeim bara að opna umræðuna aðeins um transfólk fólk gerir sér alveg grein fyrir því hvað er að vera trans segja frá því

líka í þrjátíu og átta ár lifði veiga sem karlmaður en hóf fyrir fimm árum takist ferðalagið verður hún fyrsta íslenska konan til að róa umhverfis landið sem og fyrst til að róa á móti straumnum umhverfis landið sem hún hefur þó gert á táknrænan hátt alla ævi með ferðinni ætlar veiga að safna fyrir

forvarnarstarfi gegn sjálfsvígum hvað er svona þitt persónulega markmið með ferðinni láta gamlan draum rætast og lifa lífinu

sanna fyrir sjálfri mér að ég get gert þetta gert hvað sem er já

Martin er ekki lengur óskað á Hlíðarenda enski framherjinn samdi við Val í úrvalsdeild karla í fótbolta til þriggja ára í janúar síðastliðnum danska karlalandsliðið í íshokkí sló met þegar liðið mætti Bretlandi á heimsmeistaramóti karla í Slóvakíu í dag

allir þingmenn utanríkismálanefndar nema fulltrúi Miðflokksins vilja samþykkja þriðja orkupakkann deilt var um málið á Alþingi í dag fimm fjölskyldur frá Sýrlandi komu til landsins í dag þær eru í hópi flóttafólks

sem íslensk stjórnvöld hafa boðið að

setjast hér að og fá nýtt heimili á Hvammstanga

stígur á svið í fyrri